Khakchangma srangwi tongmani abo langmani kaisa swkangni bwkhak. Abo kwmajak khe khakchang eba khoroksa tei tongmani bisingtwi phaio. Kwbangma jorao abo wngwui tongo dolrok no miss khlaimani hai tei kwbangma jorao linger wngwi tongo kha khamma hai. Kwbangma srangwi tongmani abo belai kheno hamya wngwi mano phiya abo chwngno nwngmani khorokbo phwrwngwi mano. Chwng tamo uansuk hwnwi muitu khlaio tei abo kiphilwi phaiphuru chwngno tongma no khá torwna bagwi chubachu khlaio. Baksa borokrok khe khangmani yakni mwthangna bagwi try khlaio phiya abo chwng belai kheno kha khammani sign. Kha khammani abo kaham abo borok wngmani logi. Jora chubamung tei hamjakma bai kha khamma thwiwi thango kha khlaimani tormani tei kwtal wngwi thangmani lama swnamnai tongo.